Maro karazagna patalogna, misy patalohan-dava dia misy patalo mipoeky, am'patalohan-dava io anefa dia misy patalogna jean, misy patalogna somary teritery agnanovan'jareo tanora, misy malalaka be ho an'ny antitra, misy velondriragna, samy isan'ny fomba ampiasagna ananjy aby io fa dia sy dia ary hitovy loatry fampiasana ananjy.